بہٕ ونن اکھ بے جان چیزن مُتعلق اکھ دٔلیٖل یتھ کٔنۍ زَن کرسی، اکھ کِتاب تہٕ اکھ کُنٛز۔ کرسی چِھ سکول تہٕ دفترن منٛز بِہنہٕ خٲطرٕ استعمال یوان کرنہٕ۔ اکھ کلید یۄس سانین گھرن، دفترن تہٕ سکوٗلَن ہٕنٛز حفاظت چھِ کران۔. اکھ کِتاب یۄسہٕ پرنہٕ خٲطرٕ استعمال گژھان چھِ تہٕ أسۍ چھِ تعلیم حٲصِل کران۔